भौत सा यमण्यें <hesitation> खाणों छिन ज्वो शरीरे ताकत बणौंदन। जन हर एक ज्वो प्रकृति से जुड़्यीं चीज छिन, स्वो त हमरि ताकते बणौंदिन खाणौं मां। फिर भी आपते ज्यादा चेंद त प्रोटीनो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कन। अगर आप मांसाहारी छिन त चिकन खावा, आप अंडा खावा। अगर आप शाकाहारी छिन त ज्यादा से ज्यादा दूध, पनीर...मतलब दूध से बण्यां ज्वो भी उत्पाद छिन, तूंते आप ज्यादा से ज्यादा खावा, ताकत ही बढ़ेलि। तेका अलावा आजकल सोया भी एक अलग से विकल्प एगी। ते ते भी आप इस्तेमाल करि सकदन, स्या भी अच्छी चीज ह्वोंदि।